Kan khayyaroni fi aktub risala aktuba kitaba alizza le nadum akher walla aliz leyya his nadi akher, bakhtaar aliz leyya his akher finshan lazzinal his bifhamni fiya aktar, wal kitaba laʼalla bastamal kalimat hu ma biʼarifan jadide leyya ammat his kan ma fihima kula bigabbila wara wa gide kula bissannata, fa bakhtar al his bas akher bifhamni foga.